Uku bwabwa vino ukayaleka yaka kole cha kwanza amanzi muli mpika vyateka pamoto yatolu ubwabwa iyafula yafula ndiyafula ngaya teru mumanzi yateru mumanzi iyapembe muye iyapembe lumuto viye kwe moja kwa moja amala chali chikupiya chali chikupiya chali chikupiya izo chafika mali ndichakulo ngati chaka milika yaka punguziwa moto iyateka iyaili yatekuku mbali alafu yafunikia uwishalo kumalizi kakku kola kanka maluwiza akamilika ndipalanche umatope lene yaliye nayokwe ndukulo ndukulima tulungi ubwabwa vino naso mtu kaile kukumituku